Maman moh dh dhowadongha odey anon aa dowadong ohuri amoh yawi echen eh ira iwuri terword bi momoh oyawch echen terword ogbe anong ah temowoni maza pri ko gbe sa abeh si ipha maza awingi ihangha yina ah amemba won edung azoh bum foor agbar bi shi a kwa akpara aya seh aha mi rohen achien boha azini ha bowa bowa bowa bowa ahe mi roha odey abom feh a bomoh odah amah eyah seh ayah seh ka mim, machua abitta soh abi nna amasoh, azina hey mi roha a gbuwe kpa a chorey ekpon achoreykpon achoreykpon achorey mando do ma bom wuma oko bie bom dumo oka bia bong aka zini iwona agbowi bi shi owoh wona soy dung idey ngome iwona sa beh ma duwi ikpo say ediwi nde gomi yina uma sa beh ma duadon agbowi seh bi shi akwa rahi auoh demeh ehaa yangh ini deh akwa zini onong ko duohduk okwu ozoha edernghachi obro, gbowi bi shi oko beh ah terword ah kowi akowi bom ahe beh terword ah du Akowi bom ahay beh tewod adoh ma akowi per bishi ayo par cha chenbowa okozino ogban gban osi immibi cha chen bowa beh zini ah hey meh beh duwadung duma ha eyor eker yora beh kwa zini ayo ogbe duma hey egarri hi day onong koh moh ohy igarri ha edung ko day aduhi bom feh feh abi edong ga eday edong cha bom eh onoh ramsi arawa diwa che zori nay dong macha abom beh kwa zini adiwi asa si arawa beh rawa diwi duma akal zini edung korah akah hay mah ediwi asah si dumen aduwidiwi duma anah adah kerah akpereh onohna edah sah tawe diwi beh kwa ogbo obgbe kwa onong an ma beh ki nden azah rangha nah ama beh kwa zini nden duma ajohi bi sek isek sek azima hay ah ediwi anah kah wangha ediwi nah ahi maggi ahm bah beh hama obum beh hama akpu ab emah yah kah obum duma hey beh azinong ahey adowey diwi dumah oso o'abira wunah ogbe duma hey beh mah rowah eroha vana self rah beh ma hay hawadini hah beh ha oroha fah bin nah kabeh ama bowi ediwi he enehbiri en kah ah Okowey odiwi duma ogba ma a rangh okpakpa arangha kpakpa abema zima e a honong ediwi aha ediwi meh adowo odey hey ezam agbowingboka agbowo adowa ediwi duma bong aka ray odadami ko mo woha tara onong kpien angkpien ohuri da moh doway ediwi odowa ochaok, omoh ochatok saman kah owoha agbe ha cha edung do meh ogbe so nong omob beni bi onoh chi achien gboha be ma ka zini eyimi ayangha ma birabi anah zima abububi ka waha ogbe duma moh biroh hama ekpo abeh yeri anyini beh adu pher mi wona bi shi shi aka zini anah ahe beh azima bongha bom beh bira ka hama echena che beh ma abri doho do beh aki che awona ma ibieh beh kwa zini seh adoh mi woma doh mɔ̃ wonah aka zini anaa toohp meh echena duma azini abubuhi omani inyimi a hey meh bh kwa wahi pie bi woho woho who beh wha wha hi bi shi shi beh nah ka zini ochatok duma abowa onong kpienangkpien a chotok duma oshini odaho abria chi se dohe yina wha abogoro okoh hawah ochatok ka abeh tawa awe duma aa muma beh aka weh owe boho tuwa awe duma aa muma beh yo amum beh kwa rowa ahohowa duma akwa obi ie ofira beh asi owifra duma. Bh kwa zini seh adhaw sa ekpa kpa sa agbo kpa sa bh ka fory bh zini seh adha bi shi ee aka zina yan ochakara aha zin se anah bongha ahumaka ko gba ka ihim imi bhe zina abubuhi aha ma ihum bi gban mi achi ewi fra duma aronghorongha bi ogba ka ka bi itta ojiwo jiweh pier maina duek dey moh brohama eh ediwidokdok macha ekpang ekpan cha bi nua beh ma zimo ohumaka beh se ekpang duma aka zini ngri gri odey ayo ama kpo kpo beh ngri ngri nchara giri giri rangha nbia ka egbokpa rangha giri sanaan sa mmana giri giri eh beh zina he meh keh ekpa duma beh a si per ma ejib ache ekpang duma otok odok odok ka chera chi odey ayo kwa ma zima mbok beh zima mbok adap che ohame obok dema cha be ma akwognigong kwe adap che bi ẹẹ shit beh asi pier ma ejib beh awon, moh bro ko hamo ochutok mo amobro oyeri ah erazy arazy he odey ha beh ma won che ha adem adem odayo asima wona arazy anah oh. Awon odho amba si ediwi ngomo awon odey ngomi ngomi meh dh ochatok feer owo mphe agbokpa fri iwameh, igbokpa boo iwame heh bh duhi igbokpa boo mi wona bi kwo kwo ma igbokpa ma, akbogkpa iyora bhe kwa zini agbokpa huma a zina hey ham akpokpa meh dok adah bishi shi shi azina teword abira terbok kirogha awone mah iganhi ma iganhi bh kpohodok ana zini se ahe, ghe ma a chi se arongho rongha bi anong kwam wha bh hama echa kpo.